Jari iya inni jamangku nu ku jamayya inni kunni-kunnina, appalu ki ndeke peta' bue, iya mi inninni peta' bue iya, biasana punna a'ra kalia to' a injo nganre do, biasa lampa ma malli ri pasara <hesitation> bue, biasa lampa ma ri pasara malli bue keke, injo bue kekea tassilitere, nguppa maki ta ruang pulo lima sabbu nu kaminang balloa minjo, nu impor a biasana do, ka punna la bajua ki injo peta' bue na talia impor iya, badada a kodi to i a penyo' i do, na iya injo balllona punna impor todo', jari punna battu maki injo pole ammalli ri pasara <hesitation> bue lo bue keke, lanteki ri balla, ni bissa haji'-haji' mi ni ramme rolo si-si bangi, na ballo-ballo todo kanreangna punna la jene' i, aa iya to' injo nakke jamangku biasa baju peta' bue, jadi punna maingmi injo ni ramme ga'ra mae sibangi siallo, na ballo ballo mo, e ni anumi naik mo, ni pallu mi naik ni pa'rere naik sa'genna jene' buenna, jari punna jene'mi injo pole anunna, buenna, <hesitation> mange maki maru' kaluku, ka inni gaci kalukua pangerei, jari injo pam iya injo kalukua pangngerei, ni anuna do, santanna injo ni paru. Santanna injo ni alle, jari punna nganu injo pole, sihaliang a pa'le-pa'rere maki golla eja, ni pa'lele mi golla ejayya do, jari punna jene'mi injo <hesitation> apa iya isse injo mange arengna, bue kekea, nu di nu pa'rerere, nu dipa'rere-rerea naik, ri koronga punna jene'mi ni pelami erena, nampa ni pallumi injo naik santanga, ni panaungmi injo punna maing mi ni pera injo santanga do, ni paruk nampa ni pera, ni panaung mi injo santanga ri bue a, jari punna raha mi injo santanga ri bue a, ni pa'rere mi naik, jari injo golla eja nu ni pa'lelea sumpae ka nu golla ejayya intu nu' batu, jari ni-ni pa'lelei, nampa ni panaung kunjo ri, ni pasiurang injo bue kekea na santanga, jari gitte mamo injo langanu i tanningna.